यदि मोहके पुरा बरसके तहनि भिन्हिक खाना कल्बा, दुपहरके खाना मिझनी आउ साँहिजुनका खाना बेरी छोडेक परि तौ मै बेरी छोडे सकमु। काहिककी दुपहर मिझनी खैलेरहबोत साँहिजुना भुँख नाइ लगता आउ स्वास्थ्यके हिसाबती हमके साँहिजुनका पहार कम खाना खाइक परता।